Polŋaaji ana keewi nooneeji, ɗi anndi mi ɗii kaa cahirɗi. E defirɗi; hayya ana woodi barmaaji defirɗi maafe, defirɗi ñiiri e ngulnirɗi ndiyam. Jonkaa ɗii <hesitation> woni golleeji bool e barma ngollata.